Ny saka no tiako kokoa noho ny alika fa ny saka mba mihinana voalavo, ny alika mahabe dépense be na ny sakafo hohaniny, hatahorana manaikitra olona koa dia problème ho anao